لو كان نكون حيوان بري, جو بريفار بيان نكون ديب, بارسكو ديجا سا مو بارماتري نشوف المعيشة تاعهم كيش دايرة, و الافوا سي ان انيمال فيار, كلي مام عيشتاه ما غاديش كلي مام هاديك لا جورني ما غاديش من بعد تندم عليها ولا